<noise> yaani nanasula! Masoso yaani masoso sinsaka tuku, naja koni nalire yaani nenda ndale sehemu yene yatula vii yaani, sinosaka yaani tuba kemerwa kemerwa hovyo tuku, yaani nasula sana. Yaani fyauve ulire naisinga rifumire kuko ye- ye- yesinasaka hamuna, mara we junaidi mara mama sijui mara cheo sinsaka aji hamuna, yaani konalire nosaka ndale vii sehemu ambayo yeneyatula wee tuu. Ndole tulo yaani isire ninuke lakini, vira kutuba kukemerwa kemerwa au fyana uvivye naulire, werwi mara mapikipiki yoloka, vira si- shana uri vingi madereva vingi yani vari na dumbi kweri yani, yaani woshangaa oruta vi makuta wu- wu- wuoko werwi yani sinsaka hamuna. Vii jii ngolatamani na na mulonde yaani namu namuwire, sinsaka hamuna. Alafu chingi naja kwa tile kipindi, kipindi vaa- valinda si- tuseye sungusungu valinda, nuchiko ta nalire yaani nojavusi kire saa nane notera mapanga okoweri yakana aaha nkaseya aaha ni kingirirwa rotise. Basi mankava vii nokova yare masusu mayakasababisha yaani no- no- no- nonasikosire ntulo, yaani naku ku- ku- kuvanduluka kani varu ringi nosindwa, yani dasasha imamba nosindwa. Basi nai kavaviani ehe, yani masoso kwakweri jara jeyi yankera kweri sana yaani, yani sinenda tuku kabisaa masoso uh uh, nachuri kweri nokurya kaa jamani ni chee kwa kutite nakumurya dada yani mwala heri ayi nokomenyu amu kwa kana jii niche kwakutite. Ati ni vara varitu niva va- valinda nuchikono vaboji, hanisichee vabaya jii yaani jamani vasababisire nuchiko yaani nkose tulo kabisa yani, nalire sina yani noyele jira panga najiwaza nokona jajokingira vii aha igeti nijoshanwa niswe nibungwa niswe vi basi tulo yakosekeine ku- kusina cha noweza na kufanaya inamana nantere miyangu wayulwa. Sindiri weza natula usoso tuku kii yaani yaani sino uwezo tuku chochosi, kwakweri yaramasoso nikero sana yaani sinsaka jira hamuna. Au komfano magari namagari ukweri utuba loka vifujo, we uri wahumulukire yaani muto jira suisaka hamuina, yani natulo siirikuja hamuna. Kuva uloulile vii lakini vii notereka, checho chokendereka kula werwi. Hajira ila sisisi nanilia uraha yaulala tuku, wosaka ulale, sehemu yene yatula vii tuile viitu, sosaka kutera wakemerwa kemerwa wala sijui jole ahaha, yani vii walire vi tuu, yani wakala natulo yako vyaboha wakinuka nauchovu wasirire, lakini vira vene muntu wotolala vi mara masoso oko werwi mara uli fyaushangae walire, wingire na nyumbi! Kuanzia saa saba wjoshangaa yaani. Ujo ukinuka saa kumi wakise ya namwiyaku onoseya labda uhu alire, kumbe hata suilire huko nyumbii, tuku yaani vijira kero jakunu werwi masoso soso yaani yara njire, yakava vio ati vakakukera vi mahaa mara wakavunja na ira ratiba yolala vi ha mawakaanza habwita vi nasimu. Kwasabu wahumwire vuruga ratiba, u wapangire uhumuluke, lakini kinojajujo masosa yingirire ahu jiyo wajochunga miso vi yani kitarautera watera uko werwi mara mabadobadoaa, mara magari, mara ntakwi jokanwaa, mara masinga yotovaa vaa madumu vi ako mavideli, basi mayakavavi yaani, nishida vii, nawakatuba vi haha re aaha tuma vi da naninuke, mara winukire, wofumire nawerwi vivaku vokona aka isiko wanyeyire, kumbe hata suilire na kidudu, masinga yashukire vi oko shule mara yivaire uhu ivayire na mdudi wachu mara yotobishana vi wewe chakurya kimwari chahumwire atari, tengi kamurye siyotenga chakurya yarye hamuna. Basi mayakatuba vi ayi we kavike katole usane. Yaani sino utotola tuku nini vika anise maji nikwanza nat- natengeri maji youk yokoya mikono nawewe karete maji yakuywa. Au nini navikire sahani yo- yotohurina chakurya nawewe, doma karete kijiko chokerera wari, aaha basi mayakava vi yani hii, yaani kusina tula tuku jira yakabidi viwunuke nauanze vi na dili nayara masinga. Mara uanze navaa vii na jira hasira vi walire vi surpajire ulo, afu kiyokuje yakuvurugire vii yaani, siwokelewa tuku vii ikabidi vini utubeda navaa vivi ira kwa hasira fyauvae na musinga umutamike yaani. Basi jira nini sinsaka hamuna. Muntu konoulile ula- ulale sehemu yene yatula yaani mpaka juvu kii, uvukie uchovu usile lakini koni walire sehemu masosososo aka wajovuka muviri waku woshana vii ukatala mara fyauanze nashana muto woluma ni kwanza. Ushane mutoto kuluma vi- ovya. Basi ma- aha, baasi! Nonjiyo nisinsaka masoso kwakweri hamuna konalire ndola vi sehemu yatula.